Kilinimboka itsainizi, ichainizi, sipatikana, mukihuru, ungalime mukihuru, ndo onaka sipatikana, lakini lakini saizi lwakulima mu- mu- mukiulu, wona kana simmulimbaka imbaka kangi musyamba imboka isula jitime, jingatima isula, ndopuvavyale. Isyalaki, wiwesa uvyale mukihuru, imboka jamukihuru wirya pamwezi wasita, wirya pamwezi wasaba, wakwasaba lakini? ijo jimwakilila ulukasi, <noise> maana ijasula jiva bado najisikiele. <noise> Idundu wiwesa wu- wu- wumitse mukiulu, kumitsa mukiulu idundu, <noise> jikula wirya ukwaa- ukwavil, au kwasaba au kwanane. Lakini ukwamu waki jamusyamaba, <noise> uwesa uvyale, <noise> idundu musyamba <noise> wirya ukwaviri <noise> au ukwakwanza kwasababu <noise> jiva jikulile <noise> unamitse mapema. <noise> Alafu imboka jamaboka <noise> wisa uvyale musyamba wirya ukwaviri au ukwakwanza, imusyamba lakini mukihulu, umuda kukoni mmana- maana ungavyale mukiulu ukwiwiri kwasita, ukwasaba imbaka ukwanane, <noise> kweli ijamukihulu, nani najaji jikuma mapema mapema ahabaho.